Pos enantis, quandu moça, pos si que diva más cola becicleta peru ogañu semus más de camineal. Hueraparti paquí las callis no están bien apreparás pala bici gastal comu trasporti. Paquí no á agarrau el tiraeru dela becicleta enque a pocu a pocu se vein angunas becicletas elétricas. Güenu, to estu i que camineandu pos se desfruta más del paisagi i se puei dil palrandu i echandu retrataúras.